Nsaago so yɛ bibi a yɛtim de pepa yɛ nsa sɛ ebia nsuo bi anaa fii wɔ wo nsa a, wotim de nsaago pepa ma ne kɔ. Sɛ baabi a wowɔ so hɔ yɛ fii a, wotim de nsaago bɔ nsuom ne wode apepa fii ne nyinaa ama ne kɔ kamakama nti nsaago deɛ yɛde pepa fi. Bibiaa a wobɛhu ne baabi a wompɛ a wompɛ a wopɛ sɛ wopepa no, wobɛtim de nsaago apepa. Wobɛtim so de bi aagu wo kwan ano sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔɔwura dan mu a wode bɛpepa wo nanem fii nyinaa ansa woaawura wo dan ne mu nti dwuma a yɛde nsaago di bi so ne no.